أفضل ان أكون شاب بالغ لأنة برغم المسؤليات الحياه تسير فيها خيارات وفرص اكثر تقدر تحجج أحلامك تسافر تبنى مستجبلك تكون أسرة الطفولة ممتعة. <hesitation> بس أحيانا تكون محدودة ما تجدر تتحكم بحياتك أنت شاب عندك الجوة والعقل والعنفوان تواجة التحديات وتعيش التجارب التى تخلج الذكريات ما تنسى